﻿إذا خيروني بين أنني نقدر نتحكم في عقول الناس ولا نشافي كل مريض، أنا نخير أنني نشافي كل مريض لأنه <hesitation> ما يهمنيش نتحكم في الناس قد ما يهمني أنني نعاونهم.